Binndirgel no huwirta. Binndirgel e woodi bolwel e ngel woodi tawadaari to nder. Ta a winnda tawadaari ndinɗon ndi waɗay ka lestuki, bolwel ngel kanngel maa boo to ngel waylitoto, tawadaari ndin ndi waɗay ka yowaaki dow maagel ndi takkana-ngel to ngel waylitotoo, ngel waɗaka meemuki ɗereyol, ngel waɗa ka diidu.